ja salüt bìsàmme de ... rett hit sìmm'r Mondaa òwe à s'esch viertel nòr fenef ùn fàcht nàcht isch wohn newer a euh verkehrs àmple deweije seh isch viel Autos ùn aw ùff de àndere Sit à nettes (Vorwerkhüss ?) ùn ìn de Schiib sig isch misch misch selbscht so àlles guet

salüt bisàmme isch bàch gàr nix o koche aw nìt wiem'r nix màcht esch ganz aanfàch: mr leujt de andere zü un esst mit mit'ne, wenn's gemàcht esch. Hopla

"salüt bisàmme ebs andersch àls bereufüsswähler ja isch be Rentner un des pàssm'r so isch wer frei genue a neuer bereuf hän des heisst a (""anglewäre"") awer so spoot wie meilich allez salüt bisàmme"

"Do laaft de Leeb ìn de Dschùngel rùm. Dü ! ùn e Kèiter ùf e Knuh, e knuh dìs ìch eso... eso Küh mìt eme Bùckel. Ùn noh màcht de Leeb ""RRRR-RRRRRR wer ìsch de Kìnni vù de (...) vù dem Lànd ?"" Dü ! d-d-d'r-d'r dr Knuh der Rìdert ùn màcht : ""D-d-d-dü bìsch's, dü bìsch's, dü bìsch's"". Dü ! der Leeb er ìsch gànz zefrìdde ùn laaft witterscht. Noh sieht'r e Giraf. Noh rennt'r dert ànne ùn màcht : ""RRRR-RRRRRR wer ìsch de Kìnni vùn de (...) vù dem Lànd ?"" Dü ! die Giraf di-di-di rìdert so wie de Knu. Ùn saat ""d-d-d-d dü bìsch's, dü bìsch's, dü bìsch's"". Hopla, noh ìsch'r gànz stolz ùn laaft wìdderscht. Dü ! noh sieht'r e Elephànt. Noh rennt'r zem Elephànt ùn màcht RRRR-RRRRRR ""wer ìsch de Kìnni vùn de (...) vù dem Lànd ?"". Dü ! De Elephànt der schnàppt ne ùn schmìsst ne ùf e Kàcktüs. pouf ! Ùn noh màcht de-de-de-de Leeb ""J-j-ja we'mr nìt e mol fröje derft !"""

"Salü bìssàmme. Ja ìch redd nìt gern bees ùn vergess gern wàs m'r schlìmms pàssìert ìsch. Ìch hàb gàr ken Plàtz ìn mim kleine Hìrn fer so Dìngs. Àwer, a wùnderbàr Film, wie ìch gsehn hàb ìsch ""sur la route de Madison"". Ùn dìs ìsch e Film vùm ùn mìt'm Klint Eastwood ùn Meryl Streep Strip. Wùnderbàr. Allez, güet Nàcht !"

Elsässische müess witterschtläwe, dorum find i es isch wischtisch, dàss mr euh dàss i àm Common Voice mitmàch

ja ìsch bìn freijer gern ìn d'schuel gànge ìsch hàb d'kàmerädle g'sähn mr hàn scheen g'schpielt ìn de récréation mìtnànder ùn esch hàb viel dìngs gelehrt dàs het mr àls g'fàlle ùn des wàs'isch àm beschte g'fàlle het des wàs mr àm beschte g'fàlle esch des esch d'musique gsìn wo nr d'flüte flüte gelehrt hàn

Ìch hàb àls gern Flûte gspìelt, Müsik gelehrt. Dìs het mr viel spàs gemàcht.

Ah wie-n-i jetz retraité bìn, fàngt de Dàà làngsàmm àn bi mìr. Ìch trìnk zwei Kàffé ìm Bett. Ùn dìs dürrt mànchmol e gànzi Stùnd. ìch mues làngsàm ùffwàche, ùn dànn léés i bìssel. Ùn dànn, dànn bìn i fit ùn ìch kànn ùffstehn, ùn euh... màche wàs... wàs i màche wìll. Ìch weis nìt.

Ìch bìn stolz ùff minne zwei Kìnder. Ùn au, dàss i, näwe minni Àrweit, ìmmer Müsik spielt... gspielt hàb. ùn jetz witterscht màcht, zetter dàss i nìmmi schàff. Ùn au Skülptüre màch.

Oh, Hitt ìsch àrisch kàlt bi ùns. Ùn fischt.

Ìch hàb ké Gàrte.

isch hàb à scheener Rock mìt viel Fàrve

Ìch dätt wie-n-e Hex üssehn, mìt àlti Kleider, euh... verzotellti Kleider, mìt Spättle dràn ùn euh... ja.

Ja ìch geh gern ìn s'Elsassische Téàter. Ìch làch gern ùn ìch heer gern Elsassisch. Ùn mìr lehrt ìmmer néii Wérter. Ùnd euh... voilà, es màcht spàs.

à ìsch bìn jetzt Renterinn ìsch schàff nemmi àwer wenni àlles mìscht wetter ànfànge d'hetti àlles màche dàss'i artiste bìn sculpture màche ùnd ùn musique

ah esch hàb nix zum Kàffee gesse hit morje Ich ess nie nix Ich trenk als zwei Kàffee un dànn zwai oder drei stùnde norhert noch ìmmer a flàdde a Butter flàdde mìt Confiture

Jedes Johr fàhre mr àls mìt mim Mànn e gànzi Wùch Vélo, ùn noh haa'mr s'Zelt mìt...ùns euh... debi, ùn noh Zelte mr àls àm Owets wo mr ànne kùmme. Ùn dìs ìsch fer ùns e gànzi Wùch fréihèit, wo mr gàr nix reserviert hän, ùn euh... gànz gmietlig, we'mr wìlle, Vélo fàhre.